Tostieri ngroh disa shufra metalike të brendshme, të cilat prekin lehtë bukën. Kur shtyp butonin, energjia elektrike i ngroh ktò shufra dhe thek bukën deri në nivelin e dëshiruar. Pasi të mbarojë, buka del automatikisht jashtë.